o yi ro a laurudeza ɲuso a fara bera wɛwa a nɛ mu diabi buyɛ benɛ nɔya da re o yi so ɓwɛ a fara behonu wa a ɲan hi fara behonu wato di bɛha ɓwemɛ de to dia ɓwemɛ